په دې هکله زه ډېر معلومات نه لرم، خو برېکونه چي د موټر او بایسکل ډېرې مهمې برخې دي، په یوه عیار سوي سیستم کې کار کوي. برېکونه د برقي سیګنالونو په واسطه د موټرونو له ماشینو سره وصل کېږي او په منظم ډول کار کوي او د موټر سرعت کنترولوي. بایسکلونه یوه ډاینامو لري او د بایسکل برېکونه له هغې ډاینامو سره وصل وي او د بایسکل سرعت پرې کنترولېږي.